यब मोतरसाइकिल कहु मोटरसाइकिल इय यब याजुकालु हमार <hesitation> नभई नहुने आधारभूत आवश्यकता नहिया नै भेलइ । यब हमार किहो कार्यक्रममा जाइके भेले फेर मोटरसाइ‌किल चाही। अफिस जाइके <hesitation> ठाउनावामा फेरि हमार मोटर साइकिल चाही याजुकालु । बडहूट उनावामा तनाउ जाइके कहुन इय हमार सुविधाजनकक लागि समयक ओथिया.. बचतक करके अथवा हमार समयक बचावक तहिया हमरा मोटर साइकिलीक प्रयोग कर्सहू । मोटरसाइकिल हमरा हालहाली हतईत आ हालहाली जेबहु समयक बचत करके सकतइ। मोटरसाइकिल फेरि अब हमार पेट्रोल माहे चलक फेरि हसइ । हमार इलेक्ट्रिक कदेहुन बिजुलीसे फेरि हमार चलक फेरि हसइ । मोटर साइकिल याजकाल <hesitation> जस्का कैले जाकर घरमा फेरि एक जनाक घरमा दुगो तीनगो फेरि हसइ । यखना नभई नहुने चिज बणइ हमार यापन हमार जिन्गीमा मोटरसाइकिली। मोटरसाइकिल भेले त सबकुछ सुविधा मोटर साइकिल नाही भेले त इचिका गाहे पर्सइ के इय ।